أول خطوة، هي تفعيل كل أنظمة الدفاع على الأرض. وبعدين أستخدم تقنيات متطورة للفظ الكائنات الفضائية، بالتعاون مع أفضل العقول البشرية والربورتات علشان نقدر نوقف الغزو ونحمي كوكبنا.